Igga mi jooɗoo nder kastul, ngam jonde kastul <laughs> jonde wonta ɗon nde walaa torra e ɓillaaji, jonde nde ñaamataa ceede ɗuuɗɗe, a sooday ko ngiɗɗaa, ñaamaa fu ko ngiɗɗaa, ɗum waddane fu ko naftirta, fu ko kutinirta, jonde kasu waɗi.